Be watan mabbitirgol ha dammugal, be wailita sai mabbita dammugal. be Do waata jamdi mabbitirgel ha nder dammugal mai sai wailita jamdi mai hedi yeso ngam mabba dammugal mai, to be wailiti hedi bawo Bo, ngam mabbita dammugal mai.